د یو لندبل يا رطوبت یا نم په اړه فکر ما ته د ژوند نرمه لمس، تازه‌والی، او د ودې نښه راپه یادوي. لندبل ښيي چې طبیعت ژوندی دی، تنفس کوي، او هر څه ته پټ ژوند ورکوي، که هغه خاوره وي، پاڼه وي، یا احساس. دا ما ته د خاموش خو ژور حضور احساس راکوي، لکه یو نرم یاد یا ژور احساس چې له زړه نه راپورته سی.